Mbuukuu bi dccso na merehyehyj a, dza mebjyj nye dj, mebedzi kan m'ahwj buukuu no n'akjse na m'akyekyj mu akc nketsewa na akjse. Cno ekyir no mobchwj buukuu no n'ahocdzen a okitsa dj akyjr ma agogow anaa cyj fofor ntsi no ho no yj dzen. Na merehyehyj a, medze akjse no bogu ase na medze nketsewa no egu sor na dza no ho gow no so maa ma akc sor na ma no ho yj dzen no akc ase ma cbjyj a cnkjtsetsew.